Nini natite mabinamu <hesitation> vameme sana, ba selasini nokona fya vakafika. Sababu mabinamu nivala voufuma ni- vofuma kwa mjombaa! na kwa shsngazi, kwahiyo vameme sana ba selasini mpaka fika lakini ikona kwavo, ni mpaka ive kula ba kulina shuhuri, kana harusi, au kani msiba? No labda no au notiyona sabu vingi vikala hehi lakini vingi kulivali vingi nimikoa ingi fyaivingi fyada vintu vii labda miaka da ikimi sits niyona. Kwasabu nimuntu alinikule najukumu yachari? Surumuse vijimu tiyona labda kila mweri aua kila wiki nivyafafa sana, kwahiyo ikiona kwa vii labda kuvea sanasana tuku kiyona sana, mpaka ukuve na ulalo, detisha yane nivosi au dakanda vali chala nee, vachache sana, lakini kwa asilimia nkulu ukiona niulalwi, koo ukiyendera vii jii ni mara kamudumudu sana kwasababu kila muntu alikuli, muntu animele muyachwe. muntu alina vasinga vachwe au ukashana vingi da sterewana vii tuku labda stilikiona tuku kwasababu ya ku- kiliona kanine, shida ilikwane, sarikuja tuku, naye kane likwachwe! Sendro doma tuku, kwahivi ve niveve, vivijajio. Vingi labda kane! Nishule labda iliko kanda ni ngoo vii, sanasana jatu chi- chitulima sana kani kone raha ni ngoo vi kani ngoo vii jisina labda kiona labda kayi, kiona labda takaikana twadoma labda tikalumana kayi, bu labda yadomelene yadomire vinani nkadoma viti kaluma na tilivosi kula kayi. Basi juvila waka nulalo kana ilupande vavu labda, upand wala mama maana m- binamu ukuti yofuma mjomba upande wala mama? Na binamu ukuti ufuma kwa shangazi upande wala baba, kera kandri kwala baba labda lat- lalumana tiri vao- valovofuma koo kwala baba vafoa sana. Kane lili kwala mama basi luma na tiri vala va kwala mama, au kane labda muntu mu- mwijuvile kiyendera kwashida, au kuve kwana si- jimedya iji ulalo, de mukashana mulume navosi avoufuma vukunukoo mama vofuma kwababa. kani kusina huu, basi sukija bamkalumana na njiri vii, sababu si kira muntu yokiendra yokokisakila milimo yachwe, mukalumana banjili vyedema kaanze ki jamani wesu kujema sina kona, nichekane nihaiyuli nimwari vii lakini yene mema sana. Nucheka sitokiona au labda limwaku natite jina jii labda nolwaya, au labda labda nijana patala! Tatizo labda jino shaka sinonekana aya basi mukaela jira labda siku ulipata, kani ulu- pata kab- kasiku kokomwendra kanaujota labda alina japata? Shida dokosea isiku tulafuma kamwe ndereura siku ulujana lumana na kuseya jinajii. Tula isiko ankamwendere, dokadoam namwendra, afu yaudome nomwendera ukashana da navivacho kiva mwari vyankusabuala somande binamu ukushana labda kani malumbuu vachwe kani nivana avuu. Ukalumana nuvuala, mkiona gula mambo wakaanza kuvi kaanza kumbuka vifoo labda kamukula vosi malumana kwa bibi malumana hayi, basi mukava munanii, mwiyena ahuu kiyumbisha vintu vyamema sana antumalumandagana ukwashangazi kwani na kwa bibi umvyala bwabwanyu, kani kwa bibi mvyala hiyo basi mukishana vosi au mukikumbusaha kura kuti jakwatite ji kujakwatite jii, au laa ulatisa norima. Atuvukya churi, atirimya mpaka mwasuvareka, ayiboya jii, mukashana mulusika kwasababu mu- binamu nimuntu ukitania nimuda wosi. Koushana muli morusika vintu vyamema sana, mpaka sim- siku yantu mulikionela ki- muda ulia sana shana yokera baa miaka iviri, miaka itatu simu niyona, kwahiyo siku mulikiona mukama vulu na hamu vosi, aya nujio.